Ni ga gat sixpla cousin. amun cousin surugu kaiyi. nandi apa labina. azaxai beh ka izixaare la taun. varing maam. Betila naan aravin kaa izi varing areti zina pah laa vaal zinanda ngangaa pana burut maase. Maah amun cousin surugu amun fivepla di izi pa labina. varing nana mah papa sinanda. di waan la ahuma di giu amun ahuma sinanda.